No i soldi a catu pa la felicità, ma sicürament a pölu agiüté le persun-e a vivi mei përché si le persun-e al an p d'soldi a pövu catese coza a völu e a pölu fe d'esperiense ch'ai piazu